مصالې مختلف ډولونه لري لکه دارجین، زیره، پیپریکا یا تور مرچ، بیسل د مرچکي پودر او مختلف مصالې لکه <hesitation> زنجفیل، د انګورو غوره او داسې نور.